Dee nson anyi afo fep na ejughi aji afe na echabhe a yi afo e kuri e nyere mfone e kak ka nsi ka echi ejǝre. Osowo we ka kam wut e timi obhi na ntem. Dee obhǝnghe obhǝre o joe wut jae na ntem. Nong we o toe se e kumi na atem. We o toe se fon okot ntem nong o fon o kore biji ebha. Fon okot ambi afo fǝne erong o ji abhon o tonghe abhon okot, ka kam abhon a yim ejum nji e ka nob. Mmon nyo a ki yim ejum nji e ka nob we bhing ye ta ye eti nji no e ki e du afo ojofu tik a joe nne ka Obhasi a kara nji nson a mo bha ka onyoe nju obha na nong we o chore. An dee e joe ano nong we fǝne erong o chore. nyanghe wut wut e fon okot na atem. Abhoni nnyen amǝre anakae anarum. Nyaghe wut e tonghe okot, e jighi ase amǝre e ka bhiri ase amǝre fu ka jen ngun nyi eye a bhip eti eti a chǝbhe a bek abhon ka jena ekpin nji wut abhon e chǝbhe e kpina eye. Ejigi na kpo chang nji abhon a tok se dee e jighi ase amǝre obhira-ne fog mbimbii. Nse nnyo tat a kumi na mmon ka nju eyum nji mmon e ki son e ching nji nse. Eyum nji mmon e ki son e ching nji nnyen. Nnyen a chǝbhe efub efub na mmon ka onyee nju. A ro kpo tose ee mmon nyo mme nji o ji na mme n ki chǝbhe m bek a? Nji kǝn mmon a ki be nnyen, nnyen a chǝbhe a bek mmon ko obho ekpin nji e kpina eye. Nse ko obho ekpin nji wut abhon e chǝbhe ekpina eye no ase amǝre Obhasi doe a bha wut ka obhǝnghe a ye wut ka obhǝnghea ye abhon amǝre e ki e du afo abhon a fon na ase. Obhasi a ye wut ka obhǝnghe e ki e du afo a wut e tonghe okot na abhon amǝre. Kpe nong eya ngum a subha nna nti chang. Dee Obhasi a not anyanghe wut a tonghe wut ebhat nong e ki jen e bhiri abhon amǝre kǝn a jak owet a kǝn e kpia etum kǝn a yima baghe ekpak ejum dee Obhasi a tonghe wut mba nong e ki jen na abhon amǝre a ki yimi ka mba ma no a kare wut e ki e du afo e kǝn ejik na ono ka onyoe nju. Kpe nne na a chinghi ka ere a ki to se o nju nyi nfa Obhasi a tob abho. Ka mbing nyi Jisos. Obhase chen chen ofu wut e bhing a chen chen wut e bhing a kpe ka mba ayip kpe ka mba ebhin kpe ka mba ejen. E yuri mechine kpe e yut i enoghokwak kpee yut eye moto Obhasi wu bue wut na efǝghe eja ka mbing i mmon Obhase nyo a kpoe ka echi ajǝre.